Mi waawaay mi yima boɗɗum, gam gimol kan ngol koo moye waawaay yima ngol to nii yake, taa taski a waawaay gima, gimol bonngol, gimol belngol, ammaa gamol kan baññe e ngol semtini.